Mi ittai toddo, mi naftira e baking soda mi ala ɗun ɗun waala. Mi naftirai e limsel pewngel, mi naftira e brush gam mi itta toddo nyiɓɓuko.